जनवरी रो महीनो नववर्ष रो स्वागत कर करज अने नई शुरुआत रो प्रतीक होवे। ई समय लोग अपन लक्ष्य तय करै, संकल्प लेवे अने बीते साल रो अलविदा कहे। ठंडक भरी सर्दी में, गर्म कपड़ा पहरके चाय-कॉफी रो मजो लूटे। कई देशों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन अने मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनावै जावे।